Më ya uk yë'ë uk më yë'ë chi'itën jue yë'ë dun este në ko'o chi'it xyu'ukyë yë'ë y më t'sexkpë yë'ë a yë'ë uk mëj yë'ë y xyudt'seb yë'ë në ko'o dun ti'i kya ioyëwë'ëy jadun yadun jue yadunbë mëd tëjk kuenda'abë a'ax yë'ë, yë'ë chi'it jue yë'ë a'ax tsu'uk pobo'oyop tsu'uk majt's yë'ë a'ax jadun ech dun wa'ad, tagaka'aty yë'ë dun mi'in yë'ë dun uk nebya yë'ë chi'itën